Manao anizao ñy fomba fanasan-teña ñy lafonety halio soa :-Alan-teña ñy siky, malio soa tsy niasa maike, asia vinaigra, vit'eñe, ozà aminy iñy lafonety iñe, la malio soa ey laha bakeo, lafa vitanao oza aminy ñy siky malio nisy vinaigra eñy, alàn-teña koa ñy siky maliombo tsy niasa amafà ñazy soa la bakeo la mipiriapiriaky soa ñy la.